Fomba fiasan'ny milina fitotoan-tsakafo dia: tetahana madinika aloha ny sakafo ho atsofoka ao anatin'ilay milina, avy eo ampidirina ao lay sakafo rehefa voatetika de potserina ny bokotra fandefasana an'ilay milina, de misy vy maranitra ao anatin'io milina io afaka mitoto an'ilay sakafo io, dia avy eo kosa misy- milina fitotoan-tsakafo nefa tsy afaka mandeha raha tsisy herinaratra.